اوكي ثلاثة تسعة واحد سبعة تسعة واحد اثنين اثنين هاي بيكون الرقم الأول الرقم الثاني بيكون ستة ستة سبعة ثمانية صفر صفر واحد خمسة جذي بيكونون رقمين كاملين هاي بكون ارقام الإتصالات في البحرين يتكون من ثمان ارقام